Yan dirr ajela goi, taban isata wildi do muhimi khalsa. Yani ugon jagru mesalana fa nadda oeyeaka korjechina, eddeaka korjechinana lakini ter irbiresa. Yani adem_irinnane magdera inin mujbila duma tichiname, asari ken batarkachale bagide arabaieak duma tichin, bagide motarka duma tichin, bagidee ajola duma tichin, bagide in kuralo <hesitation> batarana inta kuraka dumecha bagideakon ina ajola log batara ana mena, ken hadigal junan ken zalatila, rasifil ken mira girida شوية balka ken selinan ajola kumuni aw motarka kumuni aw haja eskeaka, ten esken gedila, zurof teni mujbil dumina lakini bardu ken batarina yani <hesitation> taghira شوية كدة kedeka wildi ken gayrina حمد لله.